Marruecope <noise> oiko vaereta <noise> mayoria suguireta <noise> guinoi descendiente de origen <noise> árabe kuae pe ireligión <noise> vaereta jaeko musulmane, jaeramiñovi jemimondereta opaetei <noise> oyemotapa kuñareta, jejaño oyekuareta jokogui, jokope jetavi oiko paraetevae <noise> tetarareta